<hesitation> io diferencia ja ku luchi ndi'i vilu io diferiencia atiu mudo ja nitna'axi ja vilu luliu ja vilu ko xeganarxi ja luchi io hore ja luchi vadii ni ka ja ka'anu ja luchi kua'axi ja keenxi ja vilu nyuuka ndiuude'e ja kaando ja luliuxi ko defenderxi menxi.